La tena araky ñy lalàña tokoa ñy fijaboan-kena: -ñy hena natao hojaboeny ñ'olo, fa voajanahar'io, ka tsy voararany ñy lalàna, ñy lalàña tsy afaky mandrarany ñ'olo tsy hijabo hena, fa ñy hena raha fibajoeny ñ'olo, tsy faly, afaky mijabo hena ñ'olo iabiaby, tsy ferana zany.